So tawi mbeɗe waɗde ɓuraa waawde defte, miinoo ndefan-mi ko caakri. Caakri, waɗi ɗum ko huunde welde. Kadi ko huunde finaa-tawaa. Ko lacciri kañum e kosam. Ko huunde welde nde alaa nebam. Ina weli kadi ina heewi cellal sanne. Mbeɗa sikki so mi waɗii ɗum, maa mi naaw araraay.